<hesitation> قهوة وشوية هدوء وقرآن، هذا أحب أبدأ بيه يومي. وبعدين، شوي تمارين خفيفة كذا عشان أقدر أسوي <hesitation> أقاوم اليوم. ممكن أتمشى، ممكن تشذي.